<noise> kulle latiɗe kan haure ko lati fo birgal, fogirgal kan woni komputa. Fogirgal ni to ngi'oɗon ɗu kulle fefe-fere kan haure e muɗum, danorgal muɗum, ndarolgal ngal ɗon binni ɗon tawato no binna fu ɗon wurtoto, ko ngiɗuɗa jango fu danorgal wi'ata ɗum. <noise> e wodi bandu maggal, bandu fogirgal ngal bo, bonnu tigge woni ko wurto e danorgal ngal. <noise>